بعرف لي وحده مهووسة بالهدوم و بتقول انها هي حتكون مصممة بتاعة ازياء مشهورة و بتحب الخياطة و يتحب الحاجات دي لكن بصراحة عندها افكار غريبة شديد و دايما تصاميمها غريبة و ملفتة للانظار و قامت مرة كدا قالت حتعمل خط جديد بتاع هدوم حتصممو حتسميهو الملابس المقلوبة، الفكرة كانت مجنونة شديد و هي كانت فكرتا انو بتشوف انو الناس لما تلبس الملابس بشكل مقلوب حتدي حركة جديدة كده يعني في في الموضة وبدت تروج لي فكرتها دي ومصرا عليها يعني في الفيسبوك وانها لازم تعمل فكرة الموضة المقلوبة دي وكانت بتشجع الناس انو يلبسوا هدومهم بشكل مقلوب و <hesitation> يعني كانت بشتنة كده والناس الطاوعوها ولبسوا كان الناس مستغربين فيهم شديد يعني.